Loolu mun naa nekka lu ñuy def mooy dangaa set-up sa toogu, toog mus jàkkaarloog télé bi soog a indi xale bi nga toog, soo ko deful nga toog si booram. So yaa ngi koy wan remote bi naka lañ koo taalee, lu <noise> contact bi ta- taal taalee, nan la bi taal télé bi, si nga téye remote bi nga comprend si remote bi, bii mooy taal, <hesitation> bii mooy fay <hesitation> bii mooy choose chanel bi nga bugga nga choose ko. So nga téye si loxoom nga koo wan, moom tam mu ngi laa xool, so nga ne ko bii la mu bës mu xool su change mu gis ne change nga number one nga ne ñëwal number two nga change nga xool, mu change ba number three. <noise> Si noonu nga koo jàngalee ba xale bi tam am idea nga toog use it. Dinga ko jàngal xale bi ba mu mun koo use si noonu ngay jàngalee xale bi dangaa toog si booram nga tëb tëb yaa ngi ko wan, moom tam nga jox ko mu practice bësal bii, bësal bii, bësal bii ba mu ñëw mu bugg koo jàngalee ba mu. <noise>